فا بيكون كتير في عنّا أجواء بي بلدنا بي لبنان لمّا يصير المونديال يلّي بيصير كل أربع سنين مرّة وطبعاً <hesitation> لا يصير وئت ال- <hesitation> المُباراة كل ناس بتجتمع بالكفّايات، بالئهاوي، بالمطاعم، بي حضرو تلفزيون كبير، بصيرو العالم منئسمين لا نصّين أو تلاتة حسب كل واحد مين بي شجّع وبي صيرو هيك يزركو لا بعض ويلّا غول ويلّا فاتت الطّابة وما فاتت الطّابة وبي بلشو لا تنتهي المُباراة والّي بيربح بياخُد كأس العالم. فا هيّ كُرة القدم هيّ الفوتبول من أحلى الألعاب <hesitation> الرياضيّة عنّا بي بلدنا الّي بحب النّاس تشاركا حتّى إنّو لو ما كان في مونديال مُمكن تروح على نادي تدرّب، الملاعب تتدرّب هيّ أنا بشوف إنّو أكتر النّاس بتلعب هيدي البتمارس هيدي اللّعبة الرياضيّة الّي هيّ الفوتبول هيّ أكتر وحدة.